Si ngaji ledde tati goni ley gale am o, kanium et jardin am. <hesitation> won hen jonii nduɓe, pokkudayi kanium e legel amadu tumani. Koye fu so a diewi joyi maji ana ngodi. <hesitation> ɗum jooni wonaa adadu amorok.